Si ën certi cazi pensu d'si però sun nen sicür perché a volte la tecnologìa a pudrìa anche rüviné cum al e capità ën tanti cazi che ai l'ucaziun dë vëde e tanta tecnologìa a pudrìa anche nen andé bin, ma sü tante coze, ades a dipend a dipend da coza